Mi ɓuri yikki mi so mi daɗɗa ila, so mi ummito, mi ummilawa ila. Ngam e jemma e wodi kuuɗe kewɗe, kanjum woni igga mi ɗaano so Jemma waɗi sanne.